أني الحمد لله على مدار حياتي كلياتها كنت شخص محظوظ جداً. الله راضي عني الحمد لله اني ناجحة بدراستي ناجحة بحياتي العملية. عايلتي الحمد لله صحتهم تمام كل اللي أحبهم <hesitation> حولي كل اللي أحبهم بخير و بألف صحة و عافية. إني الحمد لله شخص محبوب جداً.